<noise> jaa' porque na b'anam cambiar personalidad pues wula mood na b'anam cambiar re' forma reh nab'anam vivir y entonces la winaq diferente cha nwii' ricuerpo oontera cha ri familia va.